Isa man̈ampon̈o amin̈'ny zato zen̈y <hesitation> sady mijotso mijotso: zato sivy folo sy sivy amby, sivy folo valo amby, sivy folo fito amby, sivy folo tsôta amby sivy folo dimy amby, sivy folo efatra amby, sivy folo telo amby, sivy folo roa amby, sivy folo araiky amby, valo polo.